مثلا بنجفس التيشيرت شلون يعني بيكون الطي او الجفسة ناخذ الاكمام اول شي نحط الكم الايمن على الايسر واليمين واليسار وعقب نجفس من تحت يعني نحاول نسويها مرتبة منظمة يعني وبس بيكون على شكل مستطيل او مربع ونحطه في الكبت بعد شنو